انا اشتغل في اليوم يمكن ثماني ساعات ,او كذا والاجازه عندنا يعني ما هي كبيره ,يعني ناخذ الاجازه كل اسبوع يوم الجمعه اجازه والاجازه في الاعياد الوطنيه اعتقد ان نقدر نحسبها تقريبا شهر ثلاثين يوم اجازات في السنه ما نحصرها يعني كلنا اجازه ممكن تكون اجازه من العمل.